<hesitation> Ndagira abaana, emyaka ataano enyima, mazima bakaabashemeriigwe, baka, bakaarye bakaarye baka barye abaana beki beki bekyaro bakaabarya abaana babariraanwa, babaneighbors mbwenu oshanga omwana atary'owomuziire wenka, atary'owa taata na maama konka akaaryowekyaro. Boona abara bahikiine bara baka bara bara baragira mbwenu barareeberera ogwomwana. Mbwenu ndateekyereza, bakaraba, baka baka barage baka baragyezaho kukoraki ku- ku- kushemeregwa kusinga hatiiya. Then e- e- ekindi ekindaasa kuteekyereza ngu abaana emyaka ataano, emyaka ataano enyima, baka batarabwo baka bataragwara, hati orareeba eriigyenda, abaana baragwara gwara, baragwara oba n'okugira ngu ekahinduka konka hati baragwara emishwija, bagware, bagware ebigwara ebitutarakyenga bakukyebere obugwire, bakukyebere ki omuntu oshange obugwire bwabura, bakuheereze e- e- emibazi yoona ey'otarakyenga haza oshange yaakoraki, ya- ya- ya- ya- etaashemeza amagara gaawe Hati emyaka ataano enyima, abaana baka, bakabara barakunda ku- kuzaana bara mbwenu biine obuzaano bwabo nk'ekika, barazaana za rudo, akapiira kweshumba, orashanga bashemeriigwe, omwana bakyamutuma nka miizi ha mugyera ningashi kugira, aba ashemeriigwe konka hatiiya abaana beriigyenda, orashanga amiizi baragiiha munju, orashanga n'aha mugyera batarahamanya kuza kutaha amiizi ningashi ngu omwana muto ngu omwegye ngu omweguze nk'ekidomora, ekigirikaani, nyowe nkegura ekigirikaani ndi muto, nyine nk'emyaka, ndagira nk'emyaka nka munaana, nkandegura ekigirikaani ha mutwe konka ab'eriigyenda ekigirikaani, ekigirikaani ekyo ekiraremeera omwana wo, omwana w'emyaka munaana hati tokaabaasa kukoraki kukimweguza konka abaakare, baka babyeguraga.